أعتقد إني سأكون سيء جدا في وظيفة المبيعات المباشرة ،أو الوظائف التي تتطلب الظغط العالي على المبيعات، ليش أعتقد هذا؟ أولًا عدم الراحة في الضغط وعدم القدرة على الإقناع وقلة الحماسة تجاه -ال- المهنة ،وهي تتطلب مرونة عالية و <hesitation> تجنب التنافس ،وهذه صعوبات بالنسبة لي.